Esaka en nahari nouge re la gudo ka a toy kani بلاط a mmani ghasie elon foga fe kani hikr fa alina kity far eka jou akira amn tery la kidirosa en kity far ka tough ashri kir tougherosa amna wida gon soka fa ken en ghasiben gasie fuga feaka ken jelea namie ashri kir jegda jegda fakir timinjy takir gon agar fa nadifa engie